Ya jadi engka pitu rupa-rupanna aseng-asenna essoe mappammula ri esso ahaq, seneng, selasa, rab- araba, kammisi, juma, sattu